Boaka a Italia ao ndraiky, man̈ano la fety rô isaka isaka fanjava ny me, misy la fety ataon-drô ze. Fiesta baka fivolan̈an-drô la fety amy ten̈y bo- amy ten̈in-rô boaka an̈y. Abaka a boaka iô aminjay, mankalaza paka koa zen̈y rô. Fa raha ten̈a mampalaza rô zen̈y resaka kafe. Ten̈a ny hain-drô zen̈y resaka <hesitation> fandokisan̈a kafe.